Á ţí uwín injí kay këleenţ ţí, këleenţ ací aţëp dí ngëëntáaja këwas pëya usent ná ngëëntáaja ngëtëb piskë umúndu uko wáan ñáan purirëţ pëme këleenţ bikací bí.